Eka, satria akoho da mañahaky voron- avao fa tsy manidy mañidiny lavitsy be. Fa misy volo da mitovy amy voro iñy avao karaza karaza akoho.